طبعا عشان اه اعلق لوحة على الحائط. اجيب مسمار ومطرقة. اه اثبت المسمار على الحائط. يعني اني ادقه بالمطرقة. بعدين اعلق اللوحة. على الحاد. طبعا بيكون خلف اللوحة يا اما في كذا حديدة على شكل ثمانية او بيكون في خيط. واعلقه ا خلاص طبيعي